Serien te ku ma piara sapi ta'anca pemaka-maka pemaka-maka nunaker ya duku woi sapi ya ai reke wene sela ta'e sapi ya i pajaren na pasimika namanja ratu manduo moncia se sapi yae se sapi ya'i sesena nakan nana ni tuama nanani medei ni tu meserami na sio se sapi ye ai jadi sera pasi wi ka namaja ratum mandu menera cera mesi wona doa- doam padang jadi sera secara mika namoako selamangemo kumoitu kasa se macarea sapi mia kira sapi tana pikiran semeke punya tera ketudu ne nera jadi seca siwitan nolo koine mekesampin cer wuu maarei ei sera makelang mangela ko ki tampa nera sera sesio jadi cera sa cera tewan woloim bakepunya dera ma cera pasi wikana "kriut kruit kruit " martu muain kia serama kelame monto polako aki mung sini wone rampa n'to anerah mancera sapi te'en me ta'o